Chachi‑yo tyityi <noise> ndatu‑yo kucha tyityi tyityi iin nuu kuu ndu nu ita ji'na ita vachi te vee tyityi ta kuakucha tuku‑chi ta kuasako‑yo yo ta kua kuatyiva'a‑yo nuu tichi kɨsɨ o nuu yavi tuku tu sa'a maa ñɨvɨ cha'nu ta <hesitation> savixin‑chi yavi chi'in chi'in itya savixin‑chi ta tyi'i‑chi tii yavi ta chityi tyityi tɨkɨ́vɨ sa'a ñɨvɨ cha'nu <hesitation> ndɨ'ɨ takuan kutyi ta kuatava‑chi ta kuandye'e‑chi chityi ta kuakachi‑chi ka'ndya‑chi <hesitation> sava ta ki'in‑chi ta chachi‑chi sakui‑chi soo tyityi ta chachi‑chi ta <hesitation> chachi tuku‑chi chi'in ya'a tyi'i‑chi nuu ya'a ta kuu ta kuu tɨnana kuu‑chi katyio <hesitation> kɨ'vɨ‑chi nuu ya'a ta chachi‑yo ya'a van chi'in nuu pedasu kúñun tya nuu iso ñi'in nda'a maa‑yo chi'in tyityi <hesitation> takuan tuku <hesitation> takuan tuku nda'a nda'a suu‑ñi nda'a tuku tutyityi tyi tyityi yɨsɨ tyi chachi tuku‑yo nda'a‑chi suu‑ñi suu‑ñi tyityi kuu cha'a <hesitation> <hesitation> iyo tuku kuu sa'a tuku‑chi iin tatan tuku chi'in tyityi tyi iyo tuku. iyo‑chi sava'a tuku nuu aceite chi'in tyityi ta kuu kɨ'ɨ xiñi‑yo tu koyo xiñi‑yo tu kua'a xan tɨtaxin tu kua'a xan <hesitation> sa'a tuku maa ra‑sava'a tuku aceite <hesitation> tyityi <noise> <hesitation> takuan chite <hesitation> chi'in tyityi ta tu iyo‑ndo kuñi‑ndo kuatyiñu‑ndo xa'an‑chi so iyo xa'an tyityi ta kuu kɨ'ɨ xiñi‑yo kuu <hesitation> chachio chii‑chi nda'a‑yo chachio nda'a‑yo kusɨɨ tuku‑yo chachi‑yo chii‑chi tyi va'a chachi chii‑chi asɨn‑chi kuu‑chi ndyayu va'a ñɨvɨ iyo xu'un tyi sata‑chi tyityi ta chachi‑chi chi'in nuu mesa‑chi chi'in familia‑chi chi'in ta ndɨasɨn tyityi. <noise>